Nakke injo punna maingi lohoro ka biasa sambayang ki rolo ma nakke punna maenga sambahyang mene-mene ma injo kare'-kare'na hp, ampa biasa-biasa n injo pole punna kare'-karena hp a nu lassiri a la tinro nampa punna maing ma injo tinro nu malling to a nakke tinro biasa ta' patang jang biasa todo lakbi annang jang biasa punna ambaung ma injo tinro <hesitation> lampa rolo <hesitation> attole-tole, lampa rolo angnginung maing-maing pa injo tole-tole nampa ku nginung-nginung injo kopi <hesitation> nampa ma lampa anrio na punna maing ma pole injo anrio <hesitation> lampa ma nganre punna <hesitation> pakre a ka biasa to injo pole punna tinro ki <hesitation> mbaung ki naik a pakre ki pole <hesitation> lampaki nganre nampa ki cidong-cidong baji, tole-tole <hesitation> injo nakke punna nu malling to a nakke punna tinro, punna bangngi i ka biasa lampa ro' a'domeng-domeng, aklampa a moto-motoro rung urang-urang ku nampa inni-inni urang ku nu punna a'domeng-domengi ka nu malling todo' minro jari malling tokki inni <hesitation> latinro biasa injo tette-tette rua pi ku tinro tette tallu pi ri subua ku tinro Nampa nu injo sessa na ka nu harus ki pole ambaung elek <hesitation> biasa injo tette ta tette tuju ku mbaung stengnga na karua ka la lampa ki anjama injo sessa ta punna sangi rerang ki nampa ki laklampa anjama injo punna ambaung elek ma, lampa rolo anrio jari punna mainga anrio bajuki rolo kopi nampa ki lampa rolo nganre nampa maingpa injon ganre nampa ku inung to injo pole kopingku nampa ku tole-tole todo nampa punna nganu mi i tette-tette salapang mi aklampa ma anjama ri kappala ku injo punna lampa akgae ka nu tette appa jaki anjama punna akgae ki, tette appa naung mi gae a biasa injo paling lassiri i tette tuju maing mi, naik ngasek mi injo gae a, kecuali punna nu lohe kalia juku' biasa injo lohoro pi nampa maingi i naik ngasek injo gae a injo pung biasa nu tala naik ngasek pi injo punna pantara a ri tamparanga nu biasa ak-akrerang todo' biasa nu tette rua pi ku tinro ka sebelumku injo tinro mekang-mekang ki rolo <hesitation> nginung-nginung ki rolo cari-carita rung taua, ngkua ngura inni muko lohe ji la ni uppa juku'